Limse bornugo boddum. Lesdi mai do mari ummatoore duddum, bedo yidi hore mabbe masin be yida ko memata goto mabbe sam. Be yidi bornugo limse boddum ngam hollugo seyo chaka mabbe, be wala holla suno sam.